Mlio ambaye nii nani mle ambaye ni chi mwongeni masharaha koleila msevenii ni shangwa tu kakwa, anunua yai ni sirii <hesitation> ni nijifunze kuuma kwa kweyi ani ujumbe wa leo ambili embao kanifunga chukia lakini morali kaa nifunge chukiya lakini morabi, ni mlake kaa golani ki- kisimbo cha kule maisha makuyi fungu rahisi na bana bhakwe nimli ambaye lyabulie mbayi nikasha kadu lakini wale aliomaandeleva kabla ya jire juu mtata kweli ni magereza yakwe malue lakini nalifunga heshima kwa kuwa.